Achame apaipachinii petu nikikisicho, amu petu nikikisicho ko petut nepo paipoyet. Petut nikipaipai chitukul amuu kakisichini. Akot inye kokaietu kokaukili, ipaipachi petuu natok. Achame apaipochiniii petut nekikisicho amande awee towni al tuguk chekararaneni. Chapwatee petuu nekikisicho koechekitu lagook chuuki amwachinii petut nekikisicho kepaipaitu tukuli. Kee kepaipaenchi kechop kechop <noise> kechop makatiat <noise> ketili kopaich kopaipachi chitukuli kopaipachi lagooki, apaipachi akine petut nekararan misiing eng sapet apchii ko petut nikikisichin. <noise>